जश मुखे आलू पकाड़े एबि। टी मुखे पहले शॉन्ड पीडी दो क्रनो। ते आउ तेंदो पानी परदे। जिस हिसाब से पानी खराब, जिस हिसाब से आलू होल।